إذا تفرغت لمدة أسبوع كامل، بودي أستغل الوقت في الاسترخاء وأسوي أنشطة أحبها. ببدأ بزراعة - بزيارة الساحل، وبعدها بخصص يوم للقراءة. اليوم الثالث بروح رحلة طبيعية، واليوم الرابع بلتقي بالأصدقاء والعيلة. بجرب هواية جديدة في اليوم الخامس، وبزور المعالم الثقافية في اليوم السادس. بختتم الأسبوع بالاسترخاء التام، وأطالع الأفلام أو اسمع موسيقى.